Tiɛɛ kumu pɛɛ mbɛ niyɛ sɔɔ tiɛɛ bɛ ŋ boowɔ, a bɛ tona ŋ báa, samaã kpɛe anu nawa kɛ anu kpɛ́ɛ anuĩ sɔ na doore la, mbɛ kɔɛ fɛma mbɛ anu kɔ, anu-samaã wɛ ma na kɔŋ wɛ gbi lɔŋfeŋ la, anu na wa kɛ lɔɔ anuĩ sɔ doore la na tie táa na kaŋ anui kpatí ŋ fɛ, kɛ na a fɔ ndɔ wo bee woe jɛɛ. Zi anuĩ táa wa kɛɛ anuĩ tee- anuĩ tee koi na whole day, anda koie kakaka anda nae kɛ na a fɔ ndɔ wo loŋ woa kaŋɛ woi sa, anu loŋ anuĩ sa. Kɛ kɛndɛ feŋɛ wae ai ti tona i baa komu lɔɔ yaa ma a yɛi i sɔ, i yaa a kɔ lɔŋfeŋ la ɛ yaa lɔŋ. I yaa <hesitation> i lɔŋfeŋ bee a ye ɛ yaa lɔ, kɛ kɛndɛ fɛɛ bɛ tona i báa i be a kɔna, ai tan mɔ mande jakuɔ wa ai táa ai sa nu. I wao zi i bee a kɔna, amu mɔkɛndɛ́ i bɛɛ mɔkɛndɛ́ bɛ tona i báa i be a kɔna, mɔkɛndɛ́ bhii be i sɔna, ai tana ai mɔ mande wa sɔ, mɔ mu lɔɔ ai tina mɔkɛndɛ́ bhii kɔna mɔkɛndɛ́ bhii yɛ i wa sɔna. Tiɛɛ bɛ ŋ booɔ kɛ mbɛ anu kɔ wa kɛ, lɔŋfeŋɛ mbɛ a taa wakɛ mbɛ anu kɔ. Hiŋi kɔ́ɔ kuwaa be mbɛ ŋ boo, na wunde mae mbɛ anu kɔ, mbɛ anu ta lɔŋfeŋɛ fɛma mbɛ a bɔŋ lumaã ma anu yaa lɔŋ. Hiŋi hiŋi keasi bɛ ŋ booɔ, na na fanya sande mbɛ anu kɔɔ anu yaa lɔŋ, kɛndɛ́ feŋɛ wae komu ya a ma anu yɛi sɔ, komu tiɛ mɛɛ nu nu bɛ, póokonde, tiɛɛ, a- komu a ma anu yɛi sɔɔ, jáfeŋ la tie i boo i yaa anu kɔ, kum pɛɛ wúuɛ bɛ, mɔɛ nua wúuɛ nu anu bɛ area mɛɛ nunuɔ, kɛ anu bɛ nu anu be anu kɔ, kɛ mɔɛ a nae i ja keŋ la ya kɔe fɛa, sakpá a kpati i tina bɛima mbe oo, i bɛ a kɔnu, amu kɔ- kɔ bhii i bɛ a kɔna, kɛndɛ feŋɛ bɔɔ nu bɛɛ anda sabu sɔ a bea mu mɔkɛndɛ́ nuã bɛimã mu mɔkɛndɛ́ɛ bɔɔ bɛ i bɛnaja ma bɛɛ́ a bee a sɔa. Á ya sɔna lɔɔ tee mu ya ma lɔɔ a ye tee mu. kɛ kɛndɛ́ feŋɛ a sabu sɔ gbɛlɛŋ, tiɛɛ, wúuɛ, poo konde, manyɛe feŋ bhii nu nu kpɛɛ i ti tona i báa i ya nu kɔ, kɛndɛ́ feŋ nu mu anu yɛi sɔna wa, amu i ti pɛɛ kaŋ mɔɛ yɛ i lɔɔwa. kumu kpɛɛ na kɛndɛ́ feŋ mɛɛ nunu bɛ ŋ tina sámaa a kpɛe hiŋi ma anu kɔ, hiŋi wi mbe anu kɔna wi. anu kpɛɛ anuĩ boea nda, anuĩ taa anuĩ to mɔ mande jakúuɔ. Kɛ kii mbɛ anu kɔna sámaã a kpɛe, anuĩ na wa kɛ anui buŋ door e laa, mbɛ kɔɛ bɔŋ anu ye anu yaa lɔŋ, anda bande kɔɛ lɔŋnda, mbɛ jiɛ sii anu yaa mi, anda bande jiɛ mia, kɛ anda ta anuĩ koikoi, anda koikoiɛ lɔɔ vɛɛ kɛ anda na, anda ŋ fɛɛe lɔɔ ma ko <hesitation> wunde manaã, anu kpɛɛ anuĩ nana wa anuĩ sɔ ŋmai. Kɛ na kɔɛ kɔɔ́ mbɛ a buŋ anu ye anu yaa lɔŋ, anda a lɔŋnde kɛ anda taa anuĩ koikoi, anda koikoie kɛ anda jɛ lɔ, kɛ na jɛ lɔ mbɛ lɔŋfeŋ kpao lɔ, ŋna lɔŋfeŋ kpaoe, anda tie lɔɔ kɛ na a bɔŋ anu ye. na tie nyiɛ bó bɔ naa, a bóe mu mbɛ a tíɛtíɛ mbɛ a bɔŋ anu ye anu yaa lɔŋ. ŋna tie- hiŋi tiɛ keŋɛ wa saŋ, naa tíɛtíɛ́ɛ mbɛ a kɛnyiɛ bɔ a ma mbɛ a bee, mbɛ a bee tiɛ mɛɛ nu nu ye anu yaa lɔŋ. So ko bee a ti wɛ sabo koo, anĩ koikoi lɛi mu kɛma anuĩ beebee lɛɛ mu anu bee beebee lɔ kɛnu, anda tae lɔ anda mae <hesitation> anda beebee lɔɔ léŋ kɛ anda jɛ, anda jɛɛ kúuwɔ bɛimaã mbɛ anu kɔ wa kɛ. Ánda sɔ lɔɔ hiŋi ŋbɛ yard yɛɔ. kumu pɛɛ sámaã kpɛ mbe yard yɔ anu bee nu, kɛ anda ŋ fɛe lɔɔ, anda ŋ kuŋ fɛe anuĩ nana boikɛ ba wa, bɛimaã anda a sɔ mbee? Na tie nu hiŋi <hesitation> lɔŋfeŋ bɛ ŋ boo mbɛ a bɔŋ na wa anu yaa lɔŋ, mbɛ anu keepi kɔɔ́ la. I bɛɛ i tɔŋ mɔkɛndɛ́ɛ wa i bɛ to na mɔ báa a be i kɔ, i jiiɔ i mɔ bhii sɔa? I bee use sua bɛɛ mɔ bhii la, i ya a fɔa yɔ ah ŋbɛ tona leŋmusu ma mɛɛ báa a bee ŋ kɔna mbɛ jɛɛ na wa. Kɛ hiŋi bɛɛ kɛndɛ́ feŋɛ bɛ i boo wɔ i bɛ boo sɛɛ na anu la, i yaa kɔ lɔŋfeŋ la a lɔŋ ndaa, i ya <hesitation> i boo sɛɛ ya laa, a tie ka- kimu pɛɛ kɛima kɛ nunu anu bɛ kɛma buŋndɔ <hesitation> anu bɛ kɛma núu baã kɔ ŋ boo wɔ, anu buŋndɔ nu. Anu toa nu amu káa na nu, anu káa a kɛ mɛ núu kiŋ. Ŋ toa hãati boo sɛɛ na a la, káa a kiŋ, amu a tia- amu a naa̍ a wanga baa, aa fɛɛ núu a toŋ kɛndɛ́ feŋ bie. Na tiɛɛ kɛnu waigee hiŋi anu ma a kah̃ kɛ kɛndɛ́ feŋɛ a kuŋkoo ŋ boo, kɛ kase gbi bee kambá mai kɛ munu bɛ ŋ boo mbɛ toa lɔɔ boo sɛna anu la. kɛmu pɛɛ hiŋi mɔ naã ŋbáa, mbɛ mao bɔ ŋganga jáa, hiŋi pɛɛ lɔndɔ́ mu mbɛ a bia ndɔ eɛ taa a la i ya fɛma.